<hesitation> Akeo amin'ny adiny <hesitation> adiny f- valo akeo an isan-kerinandro zaho an mandeha mivezivezy, de izy an maharitra <hesitation> akeo amin'ny adiny raika isan'andro zany zaho an miboaka mandeha mivezivezy am'zegny tiany andihanako.